impa ong raisi ong o'ko kori piri ru'kung kong, piri kori ru'kung kong aii ningii owoning ru'kungong. uuhummo, uuhummo impa tikite ong tuu hiyateumo, nawa' kiwa'pe yii uuhupenong. Kiwa'pe uuhunno, impa tikite tuu sikeri kewunno ponorupenong iihaa kori hoho tuuki ru'kah. Impa ong koh moo mitewungkong, mooki <hesitation> ooh moo mitah ho moo ki'kumo tikite eneke mitewungno, ho ong rais ho tiwoning uuhupenong, uuhunno tikite ong moo mitunno, tikite eneke sikerikunno hoyori iihaa ponorupenong. Impa ong koh huu kori ngongkong ong huu pirohung kong, huu pirohewungmo, impa hoko rais ho ong toku uuhah ho tiwa' ho roki koh sirihetong, tiwoning tikuyu impa ongyori huu kawitummo, huu kori kawitummo ho toku nah mapuko tong kong, roki no`ra, roki nomuru. Impa aii ru'kummo owo o'ko kori sirungku iihaa kori sirungku tiki peke koto honna kong, honna'mo mapu'mo kurahmo mapu'kong.